La richëssa a deu esi distribuìa fra tüti, coza che ënvece a capita pa ën cos mund. Ên Italia al di d'ëncöi a ie gia 'na persuna su des ch'a ven definì pour, cuindi al e ün bel problema e a sarà ün prublema anche për cui ch'a sun trop rich